Timang kare pagoi pieal pela a-pone me ko-iyo te kere kaivuong, ko-iyo te tong kolo kolo poluol mo lo tire pei mo eh. Pe nai te kainuong, bere tong kolo kololo timo kolo eh. Poipulu mo imal pe nai te kaibuong lo kolo mange mang, mange eh. mangeong pinge rane bela, kolo iyo te <noise> kere paloi pel mela, kolo iyo te kilong paloi eh. Tire pel eh ma lo kolo mange rune mam pe ping bela lo iyo te kilong eh. Kuolo kolo mange, kolo mange givong mamop pinising le bela imal mam pe pi iyo kaibuong, ko te kere kilong tei iyo peleng ah mange ka talong eh telang suo-ah. Mange mangivong rune koing rune bela kuang ah mole na anemol ah. Koing iyo te kilong tei iyo konong mange mangivong rune koing mangivong tang iyo-ah. Mangeong <noise> ral re kere le kovia, ko mange kere kovia ume ono ko taim na ong no nol gol, ko mure kere mol gol nange tenang kano le gol panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, nanang el taim ning no nol gol ko mure kere nol go roni ah. Kolo <noise> nange keniong ping eh. Gong gol kangu lu no ne gel le <noise> tana. Kangulu no ne gol letana kolo eh nange gong gol kano panoi kil nemo kolo nange kere kilne gol foni panoi unu gonu no givoro. Kolo no kere givoro roni, kolo nange kinong ge gol ono. Lo ne teno ne gol, lo kolo nange kong panoi genga ong. Panoi tone ma pa mong tung ma poto kieve kel long panoi pel gonu nuong lo nang panoi king nong kengiaong piel pe ping eh nanang tenang ka-e no le gol ko go-e tomomg ave kabing mana me el nang bo. Gol itele ong ah. Bing tomong ave be kabing mana me-a. Tiong nange kere gerel tenang ko mange na roneng ave ka-nang bing be, bing be, bing be, bing be. Bing nang panoi gelang so-ong suere ong. Suelve me onang me ere mangeong ping en. Te ilul nang, kere <noise> kata ne kalong gonong, mangeong ping eh. Gelang bela ere puolne bela ere kae puolne konong. Piel pe ping eh. Tomomg ave bea, ko-nang ge panoi keng ga ong karu piel lo tomong ave be ko. Roneng mono kueng ning eh. Bonong onang, peleng oro nange panoi eh, pati puonuong ko pati ti nang tung bunaie gonang ka geniong ping eh. Rone mam pe me ping eh popa neng gipaive ping te kukoi oro pati. Neng sie manang be buere ko neng ronem ma ko. Genga ong. Muge gignong, gonong genga ong peil pe ko muge ginong naneng gonong, gonong gonong gel mueleng ave. Raivonoi-gogining piel pe ping eh. Rone sie be kong be buere ko-genga pela ong me. Leve, ko ging nong naneng. Mo ging nong reng eh ma reng riring laong piel pe me komange kana-e ruoneng ave be me kaneng me bin eh. Bing be bing be, bing be bing be oro mango mango ko roneng ning mone ning mone ning mone piel mong eh. Nang kata gol trema piel nang gemol mo gegonoi ge uong ah. Lem mong kenga pela ong ah. Nang ge gotem be, peleng kene a-gulang ganang ere kene a-gogining ga nang, kata banang ka gogining ka-nang mo-e gulang an. Panoi pi elave kenga kaikai, peleng nang, ge gotem be, ko-nang ge kata tunga pamong. Kaging nong kenga pela ong mo king nong eh, kilne pelaive laong me geniong le tovu me bere kale ka kane a gogining ganang mo gulang ah oro nangge kerel panima pelenging kenga kaikai keneme pelenging keniong ping tombo me la gulang ganang mo gogining ah. Peleng nange go tembe, ko-nange kata eh. Gotiging le tema piel nang gemoi mo gegonoi gei-uong ah. Ping eh pati pe ko-nang ge <hesitation> keniong ping kene ah gogining ga-nang geng bere gulang ganang bere eh. Katenenl mela uamong kel oro mangi ti mela ua-nang kong ging raive u-a-mong nang panoi tenang ka-ong getuong, ko-kene, oro nang ge kate nang ima ge gogining ganang, moka panoi pi elave banang go tembe bere kagenga pela kaikai ere kalovu-nange kakelia nang tenang ge neng mo ka-e ko polo ne toltane toteng mo. Ka vute gonu ere kel te kaikai o tol tane. Oro pe pa tumbunaie ga-nang rem pel pe puo, puo, puo, puo, puo, puo, puo, puo, ah. Pom pe ah. Ping nang ka-genga ma keniong nange eh, geruoneng ave neng kolo mange na ruoneng ave be, me-a na-nang ge bonela pove bing muge gelang so-ong bere suolve <hesitation> be bagiel neng el sueve neng el keiem bavel neng ere el en. Tanavel neng ere iko po-neng kinong eh gelang go ite leong, kinon renal nang bere kene kolong gelang bela ere kene kolong peleng piel pe ping nai ka-e go biaining le te, geiaro le temam pe piel tumbunaie ganang pati neng eh go-biaining le ma punuong oro nange teng mango peleng tenang el-e ma paneng gipaive ko nang kata geiaro le pe ah. Konang kata pe genga pelam pe gonong gonong po-ong ge gulang mo-e gogining ganang go mang ge na roneng ave kanang mang bigi mang bigi, mang bigi bing be bing be peleng lang pe ping nang ka kulong gal long ta le te mam pe ping eh. Pati panang gemuoi mo-e gegonoi ge-uong ah. Mom pe ping kakere tanang ka raivonoi le gulang ko-ka ta kenga ong ah. Nange no-panoi le neng pel ah ma pa neng gipaive neng gol gulang peleng oro nang ge ti kinong panima gea-ong, ka-piel lom pe itele ong mo piel lom pel lelaong tiong mange na roneng ning mone ning mone ka-nang ah. Kolo mange, mangeong ping mang begea nang nange kere roneng ave bing ambe banang me buere mange sie ba-nang be. Po be uere ba mong nang toneve a-nong mangeong na sie bamong eh. Mam po ping eh. Song ave bamong e neng eh baniel soa neng, song ave bamong e neng eh baniel soa neng, song ave pa kalae va kale va-kale ba mong neng rone voloi onang ere rone nang bing be, bing be, bing be lem ma kong pe buere ping eh. Pa-eh tumbunaie ka-nang ge buere oro eh pa-kam pe paneng gi-paive ma paneng gipave peleng, kakang kang oro pa emma panang, panang gegonoi mo giemoi ge-uong puo, kang kang, kang, kang, kang, kang, kang, kang. Eh. Ko-song mango peleng nang ge ka gerel go lusil lem pe, oro nange penem pei ong ping eh roneng bing be, bing be, mangeong na-e nange bone po-ma tong eh. Ral nol gol tomong nono go-mong i te lenang ko-nang-ge kinong panima genga ong ka kng ma pe itele ong mange kere tem ma itele nang, ko nete mange, mang geong ping mang gapuong o-roneng nng mone ning mone ning mone ko. Mange na roneng kane ning mone ning mone ko-nete kerong tong manga roneng ning am-mong bere ning am-mong peleng te ka tuam pe. Ping eh nete pa tene ka-ral le gol ere ko. Tomong avem be bono gove tele ne kolo mange mang mangeong po roneng ave mai telene lo nete kerong ping no piling lemam pe ping eh. Suovem be bing teve na nave ka-ne, oro mange mongo ko-nange ge kata tenang el eh mam pe nang gemoi mo gegonoi pe uong ah. Oro nange teng tenang el ma pa nang gipaive korel kanang. Om gegoni ping kinong kim borolve lem-ma ka-kinong. teng riring ave laong. Nang kata keniong mango-ah ko. Mango, mango nang go-teneng el taim mono ko roneng ave bing be, bing be, bing be, bing be, bing be, bing be, bing be, ko nang ge tem pel long peleng taim mam po tekukoi paneng meng gipaive, gipaive, gipaive meng ah. Kata geiaro le ti-e mapa nang kong tong pa oliel moi ganang geiuong ging gegonoi mo giemo, karovoi tonem ma-e aong ka kinong ka kinong gena ong me kenga ong me ere an roneng ave bing be bing be oro pati neng ganang ong ge uong ah ko. Pati eh tem mam pe kaneng ah oro kere nang teng mango peleng ah. Kata tempe ka-nang ah-m ko-mangeong na-e neng giolo-o peleng mang geong nange tenang timo tiolo peleng oro nange ti kinon kongo ulo navel long, kopela talioi kel nang ko-nang pinikelel ilu le tomong ave be bomo piteleong, kolo nang ge-eh na roneng ave me bing mang geong kanang nango tenang peleng el ema pa neng ga nang gei-uong, tiolo peleng oro nete kinong kerong ping e pai ko-omol neng pai leneng pel gonu. Kolo ne tum ma poto, kieve kel neng karovu kinong ko-omo tele neng ti ulo, tomong ave karovu mang berong itele neng oro tong ne bino-ah na mange rovu na roneng ning mone, ning mone, ning mone ka-ne, mam boi ti tomong mone-ah nang tenang timo, ko go ulo navem be bo. Mol nang-ah konange tane kal long peleng le ulo navem be ere pinikel el mana pel long le ulo navem be kabing mana pite leong bel moa, ko. Nage keniong tong manga mena roneng ave kanang bing be bing be peleng, piel ping eh. Mange te tomong be iyong bo mo mai tele, nang mange kata lo-e nanga kata piel love kene teng ah. Lam ma ping nange nang gong kere kenga ong kolo oielo mam pe tele ong, ko muge rong kanang kulo galong gonong la mong eh, nang ge ka pene. Ah. Teilu po pa piel eh nang gemang pa po repel ma pitele nang nange kulong gal ma keniong namo timo peleng mute biso tainang le ma ping ka givong gule, gal nang givong me te ileng onang ka nang kinong tenang gonong tai te ilum pe piel mo, mangeong na nete kere a tone na tombia le mo ue, ue, ue, ue, ue ko te kere nouwal pika peng omo ko mange kere gotomong mone itelene nel tombia peleng tong te kinong pai kea-ong, ka-keriong pero ulo me ite leong karu mang givong mam bero me itelene ka-ne kinong. Oro te kere ka peiro me te leong ko mange rong na ate roneng ping te karang peleng mang gebisua mam pe ko-mange kata long oro mange na ruoneng ka-ne none pelenging ning ka noru nuong nuong ning ka mam kabung lene ah. kimpe ping nete pa ka piero ule me iteleong el tombia ere el kale, ko-nange tenang peleng, nange kulogal long, kulo gal te ilu kulo gal temana panang po pa-e reo geong ping eh. Repel ma pitele nang, ko-nang keniong ping eh. Tenang la te ilum po mo te mana po piel mo-ah. Koi gange kagerel pale kele po-ong nange tenang peleng el te ileng piel mo. Ping pa nokong geong ping repel te ileng pe pel nang mo-e me te manam pe nang ping ka-nang kulong gal long gonong, gonong, gonong kulong gal temanam pe tele ong gonong gonong pa mo me manang ka pamong nang pal ne kele po-ma pa-mong nang pal nekele po-ma, pa-mong nang kulong gal ma peleng mute mo, kong temo pika peng onang mute rueveng pika peng onang, karovi geong ping eh gurung iseng nang, ka gulo gal te ileng pe pamo pa-me ma-nang oro song nange tereng ka kulong gal te ileng pe. Ko no kateng kenene temanal mo ka-geong rong ka givong bero mai tele nang, lam mong nang ka kulong no ka tenang kenene, oro nange kinong, nang go gerel tenang ah. pa-mo. Me manang oro eh. Ka gunonaie bing be, bing be, bing be, bing be, bing be nang genga ong kene teng, kene teng. Pa ka gunoni me ing mana ing nang kenga ong keneteng kene teng, kene teng, kene teng. Oro pa gunoni ing mana ing nang kuloigal long, geialive gepalive le ong pa-mo ka geong rong gege gege, oro pa mo geong rong nang meng, tutu ong ruru ong, nang meng pa-nang ge palive leong mo gel alive le ong, oro pa mo-ka geong rong, ka nang ginanang pela ong, ginane pela ong ne noiel ere nopal, ere kereng kal long ere gege kolong, pa-mo ka me-te manam pe ka-nang kengaong keniong. Pa mo me te mana ping ka-nang kulong gal long.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 Oro panang gerele <noise> tenang ti kari monga peleng.